<hesitation> nyowe ndagira kirabaasika kandi tikirabaasika okuhikiiriza okushemererwa kurugiirira abantu, oramanya ngu abantu titurashana, mbwenu oku oratwazamu ebintu byawe, na n'oku oriikiriza na n'oku oramarwa, waaba omazirwe n'ebintu ebyoraba oine <hesitation> n'obundi oku- oku enyikiriza yaawe eri, orabaasa kuhikiiriiza okushemererwa <hesitation> katugire ngu buri kamwe katugire ngu waaba otiine bintu bingi konka n'ebi oine omazirwe, kandi ekindi wa kuhikiiriza oku- okushemererwa, oraba oriikiriza Ruhanga, waaba otariikiriza Ruhanga, waaba otarashaba tihiine obu oraba omazirwe kiraba kiramanyiisa ngu hariho obwire obu oraabe Oshemeriirwe n'obwire obu oraabe otashemeriirwe, mbwenu okuhiikiriza okushemererwa <hesitation> nikibaasika, nikibaasika kurugiirira omuntu nka iwe oku oratwazamu ebintu byawe na n'oku oriikiriza kandi waaba otariikiriza gye, waaba otaramarwa okashanga orenda eki, orenda kiriya <hesitation> na wa, na waabona eki, <hesitation> nooyenda katugire ngu waaba orenda nk'emitwaro ikumu, waamara kugibona hati orenda emitwaro ikumi ikumi neebiri, oraguma orongyezayo, orongyezayo kiba kiramanyisa ngu tora toraashemererwe toragire okushemererwa ahaakuba oraguma oreetenga kiri na kiri byona ebi orareeba mbwenu okuhikiiriza okushemererwa, kirarugiirira aha muntu nk'oku ari n'oku aratwaza ebintu bye